Okuteeka ekyayi kyangye, nindonda esafuriya nteekemu amiizi okurugiirira oku turikwingana omuka, naamara nteekemu amgyani, kunkumara kuteekamu amajaani, nteekamu ginger, ntekamu omujaja gwangye, ndonde akafundikizo nfundikireho, ekyayi kyangye ninkireka aha mahega edakiika ikumineetaano, ahi ekyayi kyangye nikiba kyahire naamara nteeke omu flask tubanze kugabura tunywe, ekyayi ni- nitutekamu sukaari mbwenu buryomu naayeteeramu kubanga titukanywa sukaari erikuru erikwingana, ahe chai yangye neeba yaahwa.